Tena fantatran'ingaity mintsy zavatra tiako tsara indrindra mintsiny a, sady zavatra tiako mintsiny, tena misaotra betsaka anao arô angaity e. Tena mahafinaritra anahy ny toetra anao ka!